Karazagna aretigny mety fahita amin'ny amboà <hesitation> matetiky tegna maro le amboà le rombotro be le masiàka magnekitry ôlo igny le mety mamparary le volagnin'olo hoe rage de <hesitation> mety hita koa hankagna.